Bueno̱ xi kju̱a̱ra̱ kjindi jñáa̱ xi jña̱ mixúnra̱ané. Xi jña̱ba̱ ngaa̱ tu̱xki̱e̱a bajáni xi jña̱ míra̱, xi jña̱ xkuin títjún, xi jña̱ xkui títjún bajánané. Mi̱e̱jchána ngújña̱ nguski̱a̱ ni̱nga nde̱kjúanbi̱ne̱ kúsin bájá xi mixúnra̱a jñá xkúíén, xi titjún bajá jña̱ xkuinbá nkjín kja̱n'ndie bajá jña̱ xkúíén, baja, bajá xi yanú tsúra̱ mi̱e̱ nangi tsjéngibi̱, ku̱ te̱baja kja̱n'ndien yanú i̱tsie yanú kíi̱tsie nchán, baja tubi̱, bajá indi jñáa̱bi̱, xi indi míejchána ngújña̱ nguski̱a̱, ngua̱ kjima kuenda̱ jña̱ba̱ne̱, tisásienrá nandanée̱, timáchunra̱ne̱, timatsjengíra̱ indi jñáa̱ba̱, ya̱ní kabaja jña̱bi̱ne̱, xi tsúsurá mi̱e̱, jña̱ nga̱'a̱n tsúra̱ne̱, kátjune̱, kui titjún batie mi̱e̱jchánanée̱ ku̱ sá ña mícháña xí jña̱ tjúnba̱ mixúnra̱ané, xi kjúée̱a níyabine̱ ngaa̱ kjóa̱ jñáa̱nanée̱ tu̱ mi jñáa̱ xi kábíeñanée̱, a sa jña̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ jña̱ guajiyo̱ní, jña̱ kútú míxúnra̱áne̱, jña̱ xi baja xi feni nindu nchánée̱ jña̱ kútú Bajá kíyaka indi jñaa̱ xi mixúnra̱a jña̱, jña̱ xi kámatsíjien xinde̱bi̱, xi tsúra̱ jña̱ la̱'a míxúnra̱á, indi jñáa̱ xi bajángi yakafé, jña̱, indi jñaa̱ kútú, tu̱kjúán indi kánika̱ kjúan, ya̱ bajá indi jñáa̱ba̱ne̱, ya̱ bajá jña̱ba̱. Míchjí ya̱nga a̱ndé yané kúsín a̱ndé bíé yánchjín a̱ndé bíé kúsin séndá jña̱ba̱ne̱, ngua̱ a̱ndé yaanée̱ ngaa̱ tsjádé kátungiyáde jña̱ba̱ kásejin ngu axu̱ne̱, askan sá i̱tsie mi xí kásejinne̱ a axu̱ní a sa̱ kua̱ axu̱ xi nda chiniera̱ sa xu̱ kabejian xí, xí jña̱ kixí mixúnra̱ané, axu̱ sejinne̱, xi kásendá kiee kui jña̱ba̱ne̱, a̱ta yaníanee̱ ngaa kíte̱ tsén xi ngujña̱ nguski̱a̱ ngua̱ indi tíba̱ jkueya kúáchjenrá mi̱e̱nané, ti̱ba̱ jkuya kúáchjenrá mi̱e̱jchána ngújña̱ nguski̱a̱, ku̱ sá natsí, natsi ítsíkíxini yanchji xí kju̱a̱ra̱ xi jña̱ne̱, natsi kítsíkíxini. Ku̱ xi jña̱ kixí mixúnra̱á, ku̱ ku̱a̱sín kábejín sá ngu jó ikiee ndí kúturá axu̱, a an kui indi jñáa̱ba̱ne̱, tsjádé kátungiyádé, askan sá xandá timakíñáanée̱, tsjádé kátsíngájundé ni̱ñu̱na índí yánchjínnanée̱, tsjádé katsínkájundé ni̱ñu̱ Kui indi, kui ndi jñáa̱ba̱ne̱, kásejkuyáná sa kásengiyaná, sa káxinchangíndání jña̱ba̱ ku̱ indi níñu̱ba̱, timangíanée̱ nga xandá timakíñáané, kátjungiyá. Xi fechu nchísien kua̱ chútaña níñu̱nané nga a̱ndé ku̱i̱chiñanée̱, ncha inda inda ni̱ñu̱ná nga inda mincha ndáxíjña̱ne̱, aa̱n kui jña̱ba̱ne̱ kátjungiyánine̱ sá natsí ku̱ sá xinde̱ne̱ ngaa̱ a̱nde liku̱a̱dora̱ tjin míxúnra̱a née̱, a̱ndé licuadora̱ tsíkíxini yánchjin xí nde̱ne̱, tsjádé katjungiyádéne̱ kámangiyá licuadora̱ a̱ta ku̱a̱sin de xínde̱, kui kámatsíjien kámankjín kju̱a̱bítsjiene̱, kámankjín kju̱a̱bítsjien xínde̱ne̱ nga a̱ndé liku̱a̱dora̱ makíxinine̱, kíte̱tsén natsí kíte̱tsén ti̱ba̱jkueyajín ku̱nia kásin míéjchána ngújña̱ nguski̱a̱ne̱. A a̱n xi fiemane̱ kásendá kioba̱ne̱, a̱ sá kjiñá i̱tsie indi yájune̱, sá yaju chi̱nga̱ne̱ nga kásejin yaju chi̱nga̱ne̱, sá ngu xi tsúra̱ mi̱e̱, ngu nda xíjña̱ tsjádé kásendádé nda xíjña̱ne̱, kábíchja nguya yaju chi̱nga̱ne̱ ku̱ sa yaju ndi̱ja̱ káseten basien kilu̱ ngu kilu̱ne̱, tiséjin ndaxíjña̱ba̱ne̱, tsjádé kásenda tutju, tutjudé, káma aní sá tsikáni, a̱mení sá jña̱ aní jña̱ba̱ne̱, ku̱ indi jñáa̱ xi jña̱ xkúíen, xi jña̱ xkuin nánginá, te̱ ma makíxine̱, ku̱ sá jña̱ kixíba̱ne̱ kásejin kíjó kí jyán jña̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ jña̱ guajiyo̱ba̱ne̱ A a̱n kui jña̱ guajiyo̱ba̱ne̱ a̱ kui tsikáníra̱ ikiee xi komida̱ xi tichinieabáne̱ kui tsiáníne̱, aa̱n íyaka indi jñáa̱ xi ya̱a kaxanu̱ne̱ xi mixúnra̱a ñáa̱ kútuné, jña̱kútuba nga te̱ ma nga te̱ ma sá lí kaxinchangíne̱ nga ma xinchangíni linée̱ tsjádé kátjungiyádéne̱ ku̱ sá licuadora̱ káxinchasíén ku̱ sá ti̱ba̱ jkueya káxinchasíénne̱ ngaa̱ tsjádé kamakíxidéne̱, kásejin te̱ma, kásejin sá ngu axu̱ mi xí káséjinne̱ sá majínne̱ ki̱sin sendáne̱ tsjádé kátiyádé jña̱ kútubáne̱, tsjádé kátiyá kátidádé sá tie sá tjíón jña̱kútu kánísku̱a̱nñanée̱ tsjádé kánísḵadénia kúchiyune̱, tsjádé kánísku̱a̱n, kánísku̱a̱nñanée̱ eso̱ xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱n kámasku̱a̱nne̱, te̱ku̱a̱ tikichjé xíniennée̱, kábíchjá xíníéjanée̱, kábíchjá ngu indi kásuela̱ne̱, a̱ndé kámatsjíé xíníéján nga xi̱xtejín xi ku̱a̱sín kámichayaabáne, tsjáde xíxtejíndéne̱, eso̱ timútíjin, timútíjjinne̱ a̱chu̱a, a̱chu̱ tsjáni íkie chjándéne̱. tsjádé ku̱a̱tsjúdé ikiee kúnímí jña̱ kútúbáne̱, ku̱ sa kui indi jñáa̱ xi mixúnra̱á jña̱ xi jña̱ aní i̱sákuine̱ nga te̱ ma sendáne̱ matsjúne̱ tsjáni mátsjúdéni xíniené, a̱ngú káxitejín ni̱jmá, ni̱jmá xíniejanné, tsjádé káxitejíndéne̱, nga nkjín jku̱ya kúsin séndá xi jña̱ mixúnra̱ané. Xi jña̱ne̱ nga sá tsén jña̱jínne̱, ní kuiá, kuia timáchjena xí chju̱ta̱anée̱ tu̱ ñanú kjúéchu̱á, a nangira̱ chju̱ta̱ ní, a chakunní kámangítjéngia subá jña̱, subá jña̱ kjita tuñanú kjúéchu̱á. Ku̱a̱sín yé mi̱e̱jchangána ku̱ ku̱a̱sín chun de̱kjúánbi̱ nanginá. Kútjin nítjin bajáni jña̱ba̱ne̱, ngua̱ xi kui jña̱ba̱ne̱, yanú sie jña̱ba̱ne̱ nga septiembre̱ sie xi jña̱ba̱ne̱, tjin yáka xi septiembre̱ biené ku̱ tjin yaka xi íkje̱e nítjin biené, nga tu- jyá ñujún a ón sa kútjin kúsin májchaní jña̱ba̱ne̱, tu̱nga ku̱a̱sin majcha jñáa̱ nga kjima kuenda̱ne̱, kjima kuenda̱ne̱, xi ya̱a ñá kjima kuenda̱ xi tsúra̱ ni̱a jña̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ jña̱ guajiyo̱ne̱, te̱ kjima kuenda̱ jña̱ba̱ne̱ ngaa̱ ya̱ tu̱se̱ jcha̱ra̱ nga kamaaníne̱ a̱ndé sétibáne̱, sétibán jña̱ba̱ne̱ nga jña̱, jña̱ kixínané, setibáne̱, xi fie katine̱ te̱ku̱a̱ eso̱ xincháxíba̱ne̱, sincháxí sá kjiña̱ ngu indi sémento̱, kjiñá ngu nijña kásendára̱ te̱ku̱a̱ xincháxí, xinchaxí indi jña̱a̱ba̱ne̱ ya̱nea kaxíne̱ a jó a jyánni ndába kamara̱ne̱ xi̱nchájkubáne̱ ngátsi indi xújmara̱, xujmára̱ jña̱ba̱ne̱ nga tixínchájkuné, xumara̱ jña̱ba̱ne̱ nga te̱ ma chiniene̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ nda xújmá ku̱a̱sín bendáñané. Nda xújmá yéndá mi̱e̱jcháná ngújña̱ ngusku̱i̱a̱, kásejin nde̱jún, nde̱jún kábejín mi̱e̱jchána ngújña̱ xi tsúra̱ nda xújmá Aa̱n káxinchájku jñába̱ sa xijtsa mi xí káxinchané ngua̱ tsémejín xi mara̱ jña̱ ngaa̱ xinchájku jñaa̱ba̱ne̱, ku̱a̱sín chunne̱ ngatíjngune̱ yanú kjúéchu̱á, nga jña̱ kjúán titjúnkjiñá. Nkjín jku̱ya̱ kúsin sendá jña̱ba̱ne̱, sá indi yáju chi̱nga̱ ku̱nia káxaan na̱ti, a yaju xa̱nda̱ní, sa ngu ikie nda káldu̱ra̱ xanda̱ kasendáne̱, nda káldura̱ ikiee yaju, yaju ndi̱ja̱ne̱, asa̱ yaju tenndsuní, asa̱ yaju chi̱nga̱ní tu̱ mi yájuni kásendáne̱ subá jña̱, subá jña̱ machjenrá ma sejin jña̱ xkúíén, ma sejin jña̱ kixíba̱ne̱ ku̱ sejin xi mixúnra̱a gúájiyo̱ne̱, ku̱a̱sin séndá jña̱ná, ku̱a̱sín bie míée̱ nanginanée̱, bie míée̱ xi i̱ tjin nanginabíne̱ kúsín, kúsin síé nga mi nítjin kútjin nítjin majchaní jña̱ nga ma kuenda̱, ngatíjngu subá jña̱ titjún iñá ni̱nga nangira̱ xta̱ yánú tsúra̱ mi̱e̱ ciudáá kjúéchu̱á, titjún jña̱ fatána míé, a jña̱ kútúní asa̱ jña̱ aníní, a̱sa̱ guajiyo̱ní kmakíxina cíúdáján ni̱nga sá tsénne̱ ngaa̱ tjinní nga chja̱'aá sa ngu yanú káfécha̱á sá ngu fonda̱ káfécha̱á chjá'aa ngú jña̱, ti̱nchiyána i̱tsie ndaxíjña̱ axu̱année̱ ngaa̱ tichjáañanée̱, ngua̱ sejin axu̱ne̱, sejin indi túntsjúra̱ sejinne̱, tsjádé kásendá tu tju, tu tjudéne̱ askan ndá michiané. Ku̱a̱sín kjindi míéjcháná, ngaa̱ kui kisín ni̱ñu̱ra̱ne̱, kui kisín indi táku̱ xi ba mi̱e̱jchana ngújña̱ ngusku̱i̱a̱ne̱ya̱ nga xandá kasinné. Ku̱ ni̱a̱ nga nde̱ne̱ Chju̱ta̱na xí tsénra̱ to̱njín tu̱ indí nda xíjña̱ tsjádé kábájun aní aníde nda xíjña̱ indi níñu̱ra̱, kua̱ a̱ xi fechu nchísien a̱kui bichi chiniea níñu̱ná ña tiñáa xá janée̱ ku̱a̱kji ien xí tsjanu̱ xi tsi̱e̱ jña̱ne̱. Kusin máchjen jñáa̱ nanginá, kúsin máchjen jñáa̱ xi nangira̱ xta̱, jña̱ titjún kjiñá, jña̱ titjún kjiñá ya̱nga matutjura̱ ngu komida̱ ya̱ timichia, kui tsítútjura̱ komida̱, tu̱ kúsin míjíénná chi̱ni̱e̱a jñáa̱ ma sejin tunts, ma sejin axu̱ ma sejin tu̱ mi xkáa̱ni mijíénná kúejián, ku̱a̱sin séndá kui jña̱. Ku̱a̱sakji ien tsjánu̱ xi nga̱ta tsi̱e̱ jña̱ kúsín, ku kjúán chju̱ta̱na xí kjira̱ jña̱, nde̱kjúánbi̱ kámijin jña̱ nde̱kjúánbi̱ne̱ nga sientu̱ní chjirá xi kilu̱ nde̱kjúánne̱, a ón a jyon sientu̱ kútjín chjirá xi jña̱ nde̱kjúánbi̱ nga kámijinne̱, kukjúán xi chju̱ta̱na xí bie jñáa̱ ti̱nchatjó jña̱nune̱ kí chátoónjún jna̱nu a̱ta machjen jnáa̱, kui kjúan tichiniea jñáa̱ba̱ kuikjúán komida̱na xí kui indi jñáa̱ba̱ xi jña̱ mixúnra̱á tu̱ mi jñáa̱ni xi yajána ku̱a̱sin íkie ti̱nchatjójún jña̱nu.